<hesitation> Bobaky, izay voro <hesitation> zay antsoin'olo am'faritsy faritsy <hesitation> faritsy sasany hoe reila, igny zany biby igny tsy de tia miara-monina amin'olo satria masieky, de mamonomono biby, magnala biby de am'plasy s- hazo fa maiky regny i mipetraky, de egny izy mitoka-monina na mipetraka raiky.